Azo tratrarina tsy misy fijaliana ny tena fahasambarana ho an'ny olona izay tena hoe tia miasa, tia mikaroka, dia nefa ilay asa sy ilay fikarohana hatao hatao am-pifaliana fa tsy hataonao hoe mampijaly anao ilay izy dia rehefa mandeha amin'ny marina, amin'ny rariny sy ny hitsiny koa ianao dia tonga ho azy koa ny fahasambarana